Si mi truvassi carzaratu dintra na turri àuta e nun avissi la possibilità di scìnniri e nèsciri sulu, chiamassi ajutu tramiti lu focu. Arrunchiassi na pocu di seggi, ci jittassi 'anticchia d'acqua supra di manera ca fannu chiù fumu e ci dassi focu. Li pirsuni, vidennu lu fumu ca nesci di la finestra di la turri, capìssiru ca ddà ncapu c’è na pirsuna ca havi bisognu d'ajutu e acchianàssiru pi sarvàrimi.